اگر سمجھو اچانک سے ہماری گریویٹی چلی گئی۔ گریویٹی جو ایسا ہے، اگر لوگاں گریویٹی ہوئے سمجھو، جیسا نون نون پرو تھا، تب لوگاں خوش ہوتے گیا۔ اب اُنّاں کٹ کٹ اُچھلت ولت بولے تو ایسا مزہ ہی زیادہ تھا۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ گاڑی گاڑی نہیں چل سکتے، روڈ پر بھی۔ وہ چل نہیں پاتے، وہ کچھ نہیں کر پاتے بولے تو، کیونکہ ٹائر کام کریں گا نہیں، کیونکہ سب کوں اچھل اچھل کوں جانا ہے۔ اگر لوگاں گریویٹی ہوئے تو یہ ایک پرو تھا۔ لیکن اگر بولے کہ گریویٹی جگہ ہی کم، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ گریویٹی مطلب بولے تو مون پہ تھوڑی سی گریویٹی ہے، یہاں مون گریویٹی جیساں ہے۔ جو ہمنا مون چھوڑ دے، باہر کونی آکسیجن ہے تا لوگاں مر جا کے۔ اور اگر لوگاں مر رہے تو وہ بھی ایسے، یہ کوئی بینفٹ نہیں ہے۔ یہ تو ڈیس ایڈوانٹیج ہوا؛ لوگاں مر رہے اور گریویٹی اُٹھ گئی، تو گریویٹی کا وہ ایک خاصے بڑا ڈیس ایڈوانٹیج ہے۔ وہی جا کے کرے دیتے کہ وہ لوگاں باہر چلے گئے، اُڑ چلے گئے، ایک سامان جمع بنے رہے رہا۔